A jiiɓan booko faa yoora tan. Ko njiɗɗa nanndinde fuu, so aɗe waawi deesen a deesinan ɗun e booko koo faa yoora. Sabi cukaaku amen, ɗun woni ko min ngaɗannoo e ley deesenŋaaji. Honoo moƴƴinde nay booko en, <hesitation> baali booko en, <hesitation> bey booko en.